To ghɨnsɨ dai a hallicce mata kutɨ wutɨ ji aka annabi nama ji annabi adamu amma kuma nai wahala ba mi dɨ kusan duk sɨn bafa nayusa duniya ya aure tɨji tushayusɨ nusɨ, ka ɗɨnga du sɨmma aure ka to a mbɨzai su komayai to amma donakɨ aure dama addini nama ɗɨnga ma ndu fatansalu, ɗɨmakɨ aure ka to fa naya am ma njida tarbiya katsɨ katsɨna ba fasɨn fiya kɨnaza kɨnau na vɨrka wutlɨmi gande e fiye nayaza a hankali ka wutltɨmi niza dɨ kasance gan wanka hankali. amma haka kɨrma mayu ka to fasɨn gan wutlɨmi nizafa fiya tlɨna vɨrka gan bayu domin kafɨn dubi ɗiya ɗɨngɨ tafu ka tlɨna ɗiya ta matlɨn shiɗɨ ghɨnsɨ ta bɨfu mau dɨ gaga refa wutlɨmi amma haka kɨna amma dama maza ko kaka taza maza a ɗɨn aure yaza tsakani ɨna ghɨnsɨ dɨma a. a irin niya darhu.

To kaga agaje na maza jikani amma duk am mafa nayaza tallaya ta bɨla nai lyapɨ na juhu nazaka lyapɨ na juhu nazaka to fata naya lyapɨ zau a gyagyiya kantlɨn tanu jɨfana fa naya akɨna am dɨ zuwaza wanka tɨmata ta ɨnaju to saboda wanka ghɨsɨ ma gɨtayau. Kuma dama amar gharaho niwasɨ tlɨnata ɗɨma wanka ko kuma dama tɨma ba biyayya ɨna gharaho niwasu amma tɨtan su ndɨ ba biyayya dɨ sɨna lallaṫ busṫ akwi musɨ dama da hagu du a zumatla ma wankau tima ka ɗɨma aure ka tɨma zuwa tusɨ wankau saboda wanka fatan salu fa ghɨdzahu sɨnka to kwi am dɨma ndɨ am wutu ma domin ka ɗɨnga du am ndɨ wuta dukuna fu kafa tofa wutlɨ mi nifu tlɨmma sɨna muhimmanci casu asɨn ndɨ ghamatlɨn mukwa fadabi buwai bako dzɨhɨ ɗetlɨn kafa tlɨna wan dɨma ɗan uwa natlɨnu, amma ka ɗɨnga du faɗɨn aure na farko ha wasɨna hu fa mara tsɨraza takɨm ka vɨrka ka takɨm dɨ vɨrka ka saboda haka to tiji zuriyafa. Amma ka ɗɨgandu hɨmma zuri yau ndɨ-ndɨ- mahu ɨna-ɨna- jɨfɨ naza fidɨɗɨ lai hɨndɨ ɗɨ wutlɨmi a tsaka nɨna hɨna sɨna muhimmanciya yan. uwanci wankwa hɨmma sɨnau muhṫmaci yan, uwaci wankwa hɨmma sɨnau saboda wanka aka mata ka ɗɨng du fiya ɗɨma aureka dubu katsɨ katsɨna kuma akamata fa ɗɨma biyayya gharaho nihu shɨɗɨ dɨma nai haka ɗɨma aure ka hadu, fadu fa ware sai ɨna antahu fa zuwa gharaho nifu a. a fama sɨmu, fama sɨmu akamata fa ɗɨma aure haka ɗɨma aure ka fa nunatla ni bahu ka aratla rau mafufa aratla rau saboda haka akamata ma nai ma mai dai hankali mati bɨruwɨn mi ɗɨma tarbiya gharaho mi ɗɨma biyayya gharaho niwan saboda wanka ghɨsɨ dɨ dzare ma ɨnatlɨn gandɨ wane na mɨndabi ɗɨ biyayya gharaho niyim mɨmmalu wiham dɨ kɨmaya cantlɨmu, mɨmmalu wiham dɨ kɨmaya rayimu saboda wanka mɨmmalu mɨn tabɨnomu saboda wanka macɨma mata ɗɨma hamba madabi tabɨnuwɨn ko kuma ma tabɨna gharaho niwanu to haka mara ta kaka to ha marsu am, amma fata marma wanka, to gaskiya fama aurayu domin antahu ma nja kamahu aghama gharaho nihu ma nja zaihu fa bahu ɗeku. Haka ɗɨnga hadu fiya ɗiya ta tazaka domin kusan conakɨn zamanɨ bɨta sai conakɨn ba conakɨn. Tɨvan ɨnatlɨn gharaho nima tlɨnsu wan kinai nji mahu njata naya njidɨ sa wahala ghamahu dɨ dɨ vɨr- kahu ha buwai wiya conakɨn nji data ta piyatɨ fada zɨra ɨna laida hada tɨlafa lɨm mahu da nayau fatsatla ma nazu to kaga dole a ɗɨng du to takɨm am kɨnfa a dzɨgayansu ghama layai to dɨma dzɨgaya ka ghamu dama hali na lai nom ka ɗɨnga du hali na lainom ka shike nan a sɨmma muhimmanci yomu amma ka dɨnga du lai nom asɨn lallai madɨ vɨrku sɨka tɨma fara bahiyusa lɨm ha am tusɨ a lai du kafa a bata dɨ bi sallamai gharaho niwasɨ shiɗɨ to kaga mahu ma vatiya ta hamba fada tsa antahu, amma haka kɨna zani ma dubu vaṫ fatlɨ fa tsa antahu fa kɨna ma dubu wutɨ fa tsa mahuka to mafa ta ɗiya fa basa dubu fɨdɨ kafa fatsa domɨi njiɗɨ sa wahala ghamahu, kuma fata baku gam fa tambai kowena mallami dzɨheki ta ɗɨngahu wan ka faka fifice antahu dɨra mafai ka to duk haba fadata ɗɨma ka nja ɗɨyafa basɨ kafa fa pɨna saboda wanka aure hatan salu ɗɨma aure ka ɗɨn aure badabi ɗɨmahu bɨrahu tarbiyya mahu fi kuma fa bɨraza ɗɨma tarbiyya gharaho niza saboda wanka mɨn mɨnata. tsa shawari hɨm matasa Ndɨ am mada buwaza dibi ɗɨma aure ɨnafi dɨ ɗɨnga ndu nja tɨkɨna mutunci na gharaho nihu to dɨma am tahu jikau, kuma haka tsatla kɨnhu fa du ta tɨkɨn mutunci na gharaho nihu to lallai fama sɨmu famabi mbɨzaya zau, kafa fa vɨrkɨ lai badabi tahu fi, tunda yake fatsa darhɨ wɨn antahu tɨkɨm mutunci na gharaho dzaku tahu kona gharaho dzɨhɨ nahu to ghɨnsɨ ta bɨrhu mau fiya bi vɨrka bada bi tafɨ tau ma aghama antusɨ, soboda wanka mɨnata tsana shawari naka ɗɨnga hɨna dona aure ka dubi irin tarbiyya na gharaho niza shɨɗɨ ɨna kuma irin tibi niza ɨna shige shige niza ba njidata ta ɗɨmau dɨma kaga mi ɗɨngaan ndɨra waya fazuwa antahu awaya haka bawafu fa bafai ka nji kuma nji data ɗɨngɨ ɨna wi, to gharaho niza hɨrtlamau tɨntɨnimu kuma dɨ buwaza kanfu. Fa hɨrtlamau conakɨm waya ka ɗɨng du a baza ngu ka wiya madu njima tarbiyau ka ɗɨnga du nja baza nguka kafɨn dɨbi bawaza kanka. a ɗɨngai ɨna ba ɗɨnga du mɨna buna ɨn- nikin ji nɨna, saboda wanka miya gɨma yika ji nɨna fi kuma fa bafe kasuwanci nafu ko ha bakwa voshɨn nji kuma a ɗɨngai sai ɨna wi a buwaza yika. To na buwana nabi varka wutlɨmi- wutlɨmi fi fasɨmmau fadɨ zatla vuwa ko dɨma fi dɨ zatla vuwa taka ndɨ aure dɨ tsahu saboda wanka mi ɗɨgaigan ndɨra waya, illa na waya ɨna illa na nikin hɨn gharaho nima kagani saboda wanka hɨn gharaho nɨma naji tsa darhɨ wutlɨmi nin, am bazani nja kanhu camaza njata sɨnau nji data waya kuma fi fa nde fiyo yika atɨlatlɨn karfe tsɨr karfe kidi tlɨndata naya waya fa zuwa wɨntahu. kaɗimaka hamba data ɗɨmaka fadu a. a kuruciya dɨmawi kuruciyau ka buwaza dɨbi rayaza ta naka ɨnnikin kani fama iya taretlau fi bahu mahɨ njata naya tɨnda arɨga tasu balagai kaga njata naya mahɨma kusan hamba dɨsɨna mahɨ njima a sɨn sai soboda wanka waji tsaretla kabuwaza kɨna jɨfɨka ka baza sɨno mɨna ndɨ a piya a. a kaza moyu nikin moyu nikin moyu fa kwa lyapai na buwana ghɨmna ghama dzahu hɨmma naya lyapɨ wɨntanau nɗa buwa hiyaza ka hɨndu a dama ta bɨta dɨbi marama kafa mi ɗɨyamaya kaza kafa mi ɗɨma kaza wɨntana da dɨkayau ta piya gan kani nja ɗɨma wankwa? Ka ɗɨma kani wɨn dɨsu bazawarai conakɨ ka ɗɨnga du a pa bazawarai a vuwa gwanɨ conakɨ fama iya kɨnau.

Akamata fasɨna irin tarbiya na baza fa irin tarbiya na mahṫ na mahṫ saboda wanka mɨnata tsana sha wari hɨn wutlɨ abazam akamata naka tlana na ɗɨma aure ka akamata na duba naya shawari nani banaka mɨn mɨnalu mɨn dona wɨnta wane baba mɨnau mɨn dona wɨnta wane mama mɨnt wɨnta wane ji mɨnaluza mane wankwa? E taku donaza a. a. mazafa nai kaza nai kaza nai kaza saboda wanka nai saboda wanka.